woo amtan kahawa gurachaf hiyo Kaa sokarii hinkhabnef hiyo kahawa gurach hithein aminen dhub khabaana kamm dhurah fudhethaa anin won yedhe kahawa yaani gurach khaa sokari khaab fedhaa maan kahawa kawaidan suuni kahawa sunen Lilah hamu inamaa basaaa dhub kahawa akasisun sunn fudhedha